Pähkmit om umbõlõ pall'o erinevit. Aga kos naid pruugitas, näütüses <hesitation> makõsüüke pääl, koogi pääl, väega hää määnegi sarapuupähkmä puru vai midägi säänest, <hesitation> mõnõq salati seeh. Näütüses kreeka pähkmäst pandas salati sisse.